زه هم کور او هم باغ لرم او د ټولو نباتاتو نومونه به ستونزمن وي چې واخلم. خو زما په باغ کې ونې لکه؛ د صبر ونې، د ګیلاس ونه، د سرکۍ ونه او د ناک ونه شته او همدا راز د ګلانو بوټي، لکه؛ د ګلاب بوټي، د زنبق بوټي، د غاټول ګلان او نور… دغه راز په پټیو کې مې ګشنیج، نعنا، بادرنګ، رومي، اوږه، ګندنه او تراتېزک هم کرلي دي.